اهلين يا سي عمار واش نقلك نشالله تكون بخير وعلى خير شوف نخليليك هاد الميساج بش تعرف بلي او كاين لعشى راك معروض يعني جوز تتعشى عندنا وكيما تبغي ارواه قبل وقت العشاء الي هو التماني ارواح ومرحبة بيك راهي كاينة وليمة كبيرة ياسر وجيب معاك العايلة معليش